tänään on neljäs päivä lokakuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme ja olen Liedon Pränikkälässä ja juttelemme edelleen Saida Kivilän kanssa joka on syntynyt viidentenä toukokuuta tuhatkahdeksansataayhdeksänkymmentä ja syntynyt Liedon Puntaanmäessä hän on ollut palveluksessa eri kylissä Liedossa Keski-Liedossa vähän aikaa palveluksessa myös Turussa viimeiset kolmekymmentä vuotta Saida Kivilä on elänyt täällä Pränikkälän kylässä ai mitä sanoitte
nuo kun on sen näköisiäkin että on poltettu
jaa mitkä
nuo karteenin tapaiset
krekkalat sanotte
niin ne onkin joksikin krekkalaiset mutta minä olen krekkalaisia paikoin kätkenyt tuonne sisälle

niin - mimmottoos siellä sitten siellä
lukusilla vai
niin siellä oltiin
siellä oltiin sitten siellä luetettiin sitten vain ja sinne täytyi mennä lapset ja isot ja joka huushollissa täytyi mennä sitten toinen mies tai nainen mutta sitten jos et jos ei päässyt kumpikaan niin sitten täytyi sanoa este mikä oli eikä naisetkaan sitten jos niillä oli juuri pieni lapsikin niin voineet mennä ja oli jotakin muitakin esteitä mutta sitten se oli se Kallosten Heikki kun minun piti siitä puhuman kun se sitten ei lukenut kuin ollenkaan kun kun semmoinen Söderman oli - pastorinakin tuossa Kilpijoessa ja ei hän lukenut se käski hänen Kilpijokeen lukemaan sitten jonkun ajan perässä se meni sinne ja sanoi että saanko minä sitten lukea juu sanoi se oli hyvä lukemaan se luki katekismuksen ensin päästä päähän vaikka pappi sanoi jo riittää jo riittää eikä se ollut kuulevinansa kun luki vain sitten raamattuhistorian perässä ja kanssa samalla tavalla no sitten - sitten hän teki papille vielä kysymyksiä ja pappi oli sanonut vaikka ei se ikänä sanaakaan lukisi niin en minä sitä enää toista kertaa käske se teki minulle semmoisia kysymyksiä että en minä osannut vastatakaan
ei se tainnut mukava tilaisuus olla se ne lukuset
no en minä tiedä ei ne mitään silloin ollut kun lukea osasi mutta niillä kun huonosti huonosti osasivat niin ne joutui paljon lukemaan sitten sinne pappien tykö ja kanttori oli aina kolmantena ja - luettamassa sitten minä muistan kun oli ensimmäisen kun minä sitten olin - lapsenlikkana - paikassa ja lukusilla oli ja kanttori luetti likat ja pastori sanottiin aina että pastori on paha ja se Söderman sanoi minua sitten sanoi että älä sinä menekään sinne tule sinä minun kanssa minun tyköni lukemaan minä pelkäsin niin paljon että minä vapisin oikein ja sitten kun minä menin niin ei se minun kanssani paha ollut kun minä luin mutta kun hän tahtoi sanoa kuka se kasvatusisä oli kuollut silloin sitten juuri että tiedänkö minä että se on kuollut Sillanpään taata
no sinne täytyi sitten kaikkia kaikkien mennä
juu
jos ei estettä ollut
juu kaikkien sinne mennä täytyi mutta että en että ei huushollissa sitten tarvinnut molempien miehen ja naisen mennä yhtaikaa saivat vuoroon mennä ja palkollisväki kanssa sitten ja talon puolesta sanottiin sitten että jos ei mene lukusille niin sitten saa mennä työhön ja mitäs kyllä nyt lukusille meni ennen kun työhön miehetkin
saikos sieltä sitten todistuksen kanssa siitä
juu lapsille annettiin todistus ei isoille ihmisille mitään todistuksia annettu ne merkattiin kirkonkirjaan vain kirkonkirjat siellä - mukana oli mutta lapsille oli annettiin todistukset
mimmoinen se todistus oli
no se oli semmoinen että siinä oli tuommoinen paperi tuommoinen noin ja siihen merkattiin sitten mikä oli kiitettävä ja mikä tyydyttävä ja mikä välttävä mutta ei siinä mitään nimiä paremmin tyydyttävä oli koko risti ja ja välttävä oli semmoinen puoliristi semmoinen tuommoinen ja välttävä oli sitten vain yksi viiva
saikos sen todistuksen sitten - itsellensä
juu ja se täytyi sitten taas viedä toisella kertaa kun taas - lukuset tuli ei sitä joka lukusista annettu
olikos sillä nimi sillä todistuksella
lukutodistus
no mimmoisia tilaisuuksia ne oikein oli saikos niissä sitten ruokaa tai
no ei - ei niillä ei siellä ollut pakko mitään antaa lukuväelle mutta useinkin sentään annettiin kahvia kaikille mutta - syömään käskettiin jäämään ne ketkä itsekin - ruokkivat
että siinä sitten vähän valikoitiin
juu valikoitiin siinä ei sinne syömään kaikkia käsketty ja oli aikaisemmin ollut semmoinen ei silloin sitten vehnä oli kallista niin että ei kahvi oli annettu kaikille mutta ei annettu leipää mutta en minä ei minun muistoni aikana kyllä sitten jo leipää annettiin kaikille siinä oli pehmeä leipä ja korppu ja sitten myöhempään ruvettiin jo kaksi kertaakin antamaan kahvia mutta silloin oli semmoinen piukassa kun jauhot ulkomaalta tuotiin kun ei niitä itse käyttää niin ne oli piukalla en minä semmoistakaan muuten muista mutta muistan kun kasvatusäiti sanoi että oli tuossa Keskitalossa lukuset sitten ja - minun sydämeni kuoli niin paljon että kun vietiin ei annettu - mentiin sivuitse ei annettu minulle leipää ollenkaan ja aina Keskitalon emäntä minulle on kahvia antanut ja leipää kanssa mutta kun kerran oli tarjoilijoille määrätty niin kyllä he sen jälkeen tekivät sitten
se oli kesti kauan se ne lukuset sitten aina
juu yhdeksältä ne alkoi ja ja kyllä ne kolmeen saakka kesti siinä pidettiin vähän väliaikaa sitten että pääsivät ulos välillä ja ja rovasti - luetti rippikoululaiset ja ne ensikertalaiset

no mimmottoos sitten jos joku ei siellä osannut oikein lukea niin
no sen - sen täytyi lukea lisää sitten ja mennä papin tykö lukemaan jos huonosti osasi ja sitten siihen määrättiin - joku sille - se määrättiin kiertokouluun sitten tällättäväksi ja
että siitä sai vähän harmia sitten
juu juu ja joskus maailmassa oli semmoinen ollut mutta ei minun muistoni aikana semmoista ollut että semmoisia huonoja lukijoita oli jonhokin konttipuuhun tällätty enkä tiedä kummoinen semmoinen konttipuukaan oli mutta kun peljätettiin kun kyllä se pahuuttaankin peljätettiin vaikka minä sitten vähän lukea osasinkin konttipuuhun joudut vain

no kuulkaa puhutaanpas nyt vähän sitten siitä vielä siitä hieromisesta kun te hieromassa olette käynyt
no niin se oli semmoista sitten minä kävin minä kävin semmoisen kolmekuukautisen kurssin siellä missä minä hoidettiin - samassa paikassa missä kuka minun samalla kuka minun hoiti silloin kun minulla niveltulehdus oli kun minä olin silloin viisi kuukautta vesiparantolassa ja minä siitä sentään sitten parannuin ja minä olin niin huono kun minun kaikki jäsenetkin meni kädet tänne näin vääntyivät ja ja niin paljon särki ja -- se Aunio sanoi että kyllä tästä vielä hyvä tulee nuori ihminen minä ajattelin tehkää nyt mitä tahdotte kyllä minä tähän kuivaan tai kuolen ja sitten minä tulin välillä paremmaksikin ja taas huonommaksi ja se sanoi että välilläkin tästä vähän paremmaksi tulee mutta tulee huonommaksikin vielä ja minä en saanut syödäkään muuta sitten kun minulla olisi määräys ollut syödäkään yksi omena päivässä mutta omenat oli kalliita kun se oli talvinen aika ne toivat minulle kerran päivässä hiukan kaurapuuroa ja sen minä söin ja se sanoi että vanha liha täytyy kaikki kuluttaa pois ensin ja sitten vasta ruveta uutta kasvattamaan ja sitten minä olinkin jälkeen kuusi vuotta semmoinen aika heikko kun minä sitten friskaannuin ja sitten minä meninkin tuonne olinkin siellä Turun puolessa yhdellä kauppiaallakin se oli helpompaa kun karjanhoito niin neljä vuotta ja yhden vuoden sitten taas siellä räätälillä vaikka ei se ollut helppo paikka se räätälipaikka mutta se oli pohjalainen rouva ja aika paha
ja sitten kävitte sen kurssin
niin minä kävin sen kolmekuukautisen kurssin sitten
missäs se kurssi oli
se oli siellä Maariassa vastapäätä Suikkilan taloa niillä oli huvila siellä silloin he - hieroivat rouva rouva hieroi saunassa ja Aunio hieroi itse sisällä ja sitten kylpyä annettiin aina sitten savikylpyä ja ja vesikylpyä ja mm
no sitten - kävitte täällä hieromassa täällä Liedossa
minä kävin kuka sitten taas tarvitsi minä enempi en minä kotona paljon hieronut kotona ne mielimmin ottivat vain kotiin ja minä olin välissä usean viikonkin yhtä mittaa sitten kun taas semmottoon oli että oli tilauksia ja sitten kun oli semmoinen puhekin että - että soitetaan sitten kun minä taas menen sinne päin että jos taas passaa ja joskus kävi niin että passasi semmottoonkin oli - kauempaa että välistä - jouduin yli pyhänkin olemaan
no ei se helppoa työtä ollut se hierominenkaan
ei mutta se - niin oli semmoinen oma vapaus sentään ja ei siinä joutunut niin pitkiä toisella kertaa joutui pitkiäkin päiviä tekemään kun iltaisin usein yhteentoista saakkakin hierottiin mutta sitten sai aamulla taas nukkua ja oli siinä päivälläkin aina hiukka välillä semmoista lepäämisen aikaa kun taas ei kerinnyt kaikki sitten juuri silloin niin sitten sai levätä taas raskasta hommaa se on ei se mitään niin helppoa ole mutta että kyllä minulla sitä työtä tässä oli en minä missään kauempaa käynyt kyllä minä olin tässä tällä puolella jokea vain niin kuin kuin se opettajakin jos joku kauemmaksi pyysi minä sanoin ei minun kannata tulla kauemmaksi kun minulla on tässä sen verran kuin minä jaksan tehdäkin ja kun sentään oli sitten taas kauempaa niin oli taas hierojia niin minä olisin niin kuin etuillut siellä sitä en minä senkään tähden tahtonut mennä
no puhukaas nyt - oikein tarkkaan että kummottoos se hierominen oikein käy
no se käy semmottoon että voiteen kanssa hierotaan sitten ihon päältä se sanotaan ----- pesiliinihieromiseksi mutta sitten vaatteen päältä hierotaan vain tuolla vaatteen päällä on ohkainen vaate päällä ja se voiteen hieronta ei se niin paljon vaatinut mutta - se vaatteen päältä hierominen niin se täytyi käydä sitten sormet eri tavalla se täytyi sormet käydä näin tämmöttöön että se teki tuommoisia että ei sitä ei siinä saanut lykätä
no mitä paikkoja sitä sitten hierottiin
no enempi koko ruumis hierottiin no kyllä joku semmoisen paikallisen hieronnan kanssa otti jos oli joku loukkaantunut paikka tai semmoinen mutta enempi hierottiin koko ruumis mitäs se vaikuttaa paremmin sitten ruumiiseen kun - verenkiertoon kun hieronta verenkierron edistämistä se sitten onkin ja vielä minä nytkin tämän sairauden aika silloin ensi vuosilla vähän hieroin täällä kotona ja kyllä minä suvella menin johonkin mutta en minä nyt ole useammassa vuodessa enää mennyt mihinkään kun minun tuli kädet kanssa semmoiseksi että kipeäksi että en minä saa niillä - silläkään enää minulla oli kädet terveet menneenä vuonna ne vasta rupesi tuli kipeäksi niin mutta en minä jaksanut paljon enää se oli niin vähän mutta kyllä minä silloin ensi ensi kaste niin minä hieroin kolmekin ihmistä sitten aamulla alkoi siinä kun kerkesi kuuden seitsemän aikaan ja ja ehtoo lopetin kuinka se kulloinkin sopi mutta usein oli kello yksitoista mm
no kumpis siinä oli raskaampaa hieroa vaatteen päältä vai sitten rasvan kanssa voiteen kanssa
vaatteen päältä raskaampi hieroa oli mutta että kun en minä mennyt saunaan hieromaan niin minä sanoin että jos ei vaatteen päältä hierominen kelpaa niin se saa olla mutta en minä mene saunaan en minä kun minä olin sen niveltulehduksen sairastanut en minä olisi kestänyt siellä saunassa hieroa ja usein lauantaisinkin minä sitten olin juuri lauantai-iltapäivilläkin oli semmoisia emäntiä kun he hieroin ehtoon myöhään sitten kun he menivät saunaan sitten kohta kun oli hierottu

no saikos siitä sitten kunnon maksun siitä työstä
no kyllä siitä maksua sentään tuli enempi kuin taas palveluksessa ja ja oli vapaampaa se oli sielläkin Aunion puolesta määrättiin että ei saa hieroa enempää kuin puolitoista tuntia mutta kyllä minä otin aikaa enempi kun ei ne olisi tyytyneet siihen puoleentoista tuntiin minä hieroin vähän kauemmin mutta minä hieroin kun ei minulla niin vahvoja voimia ole että minä niin paljon - repeilisin eikä kaikki ei kaikki yhtä vahvasti voinut hieroakaan - määrä - raja siinäkin täytyi pitää

no mitä ne käyttivät mitä voidetta ne käyttivät sitten kun
minulla oli itsellä vaseliinia mukana kuristettu vaseliinia
oikein apteekista
juu
mitäs ne vanhan ajan ihmiset käyttivät silloin kun ei vielä apteekista käyty hakemassa
no ei ne sisällä hieroneet sitten oli semmoiset muijat kun menivät saunaan hieromaan tällättiin -- kun tahkottiin saippuaa niin hierottiin sen kanssa
se kävi senkin kanssa sitten
juu
että se luisti siinä
juu se luisti siinä - kastoi - saippuaveteen vain niin kyllähän se siinä luisti sitten ei siinä muuta ainetta tarvittu vettä vähän vadissa vain vieressä ja

no nykyisin ei enää ole niitä kuppareitakaan joita ennen oli paljon
juu ei ole ja kyllä lääkärikin jonkun määrää kupattavaksi mutta ne menevät Turkuun sitten siellä on aina jossakin saunassa jollakin päivällä niin semmoinen että kuppaa
kyllä se taisi olla hyvä
juu mutta se Aunio niin hän kielsi sen peräten mutta kyllä se sentään Aunion rouva oli ollut kuppari ennen he olivat lesket kun he oli naimisiin menneet ja Aunio oli sokea ja rouva kuuro ja rouva oli jäänyt leskeksi ja hänelle kolme lasta ja hän oli ruvennut käymään kuppaamassa ja sitten kerran - minä olin mitä sitten en minä täällä ollut minä olin tuolla Uudessatalossa missä minä kaksitoista vuotta olin ja minun tuli selkääni semmoinen semmoisia kloppeja ja semmoinen - lihasreumatismi ja emäntä sanoi että - minä sanon kyllä että - päästä hierojalle ei semmoisesta hierominen mitään auta sanoi emäntä mene lääkärille minä menin lääkärille ja minä menin Junggrenin tykö ja Junggren minä sanoin sitten että mahtaakos sekin vaikuttaa kun minulla on niveltulehdus ollut silloin se rupesi ja tarkasti minun koko ruumiin sitten ja ihmetteli kuka minun on hoitanut minä sanoin että hieroja Aunio minun hoiti kyllä täytyy sanoa että on hyvin hoidettu kun kun joka jäsen taipuu ei missään ole mitään vikaa mutta sitten se määräsi minulle vähän lääkettä ja sanoi minä teille lääkettä määrään mutta antakaa hieroa vain sanoi ja sitten kesäloman aikana minä menin sinne Auniolle ja olin siellä kymmenen päivää ja mutta ei ne oikein ne klopit sieltä menneet sieltä selästä sitten niin nuukastaan pois mutta Aunion rouva sanoi mutta älä sano sitä kenellekään hän sanoi anna kupata siihen viimeiseksi ja minä menin sitten minulla on kodon naapurissa niin oli sitten semmoinen muija kun kuppasi ja äiti meni sanomaan että meillä on sauna lämmin ja Saida tuli sinne sanoi tulisitko sinä tälläämään sille vähän sarvia kyllä minä sille tulen muija tuli ja pisti muutaman sarven sinne selkään ja sieltä tuli semmoista sakeaa poroa sitten ei se tullut sitten vain omalla paljaalla hieronnalla kun olisi tarvinnut kylpyä olla paljon sitten kanssa kun mutta en minä mitäs minä mitään kylpyä siinä sitten niin paljon saanut ja pidempi aika ja kyllä se parantui sitten
mimmoisia kloppeja ne oli
ne oli semmottoon hiukan tuossa lihan ja ja nahan välissä sitten semmoisia pari kolme semmoista - mm semmoisia ne oli vähän leveämpiä kuin - tuommoinen tuon kokoisia semmoisia ja ne vaikutti päähän sitten niin paljon että en minä tahtonut pystyssä pysyä ja sitten kun minä menin Auniolle Aunio sanoi minä sanoin kun pääkin heittää kyllä pää sitten parantuu kun selkä vain saadaan terveeksi ja parantui kanssa niin -
mimmottoos se kuppaaminen kävi
no kupparilla oli semmoiset sarvet ja se siinä oli semmoisesta kusirakosta katsokaas kuivattu semmoinen päähään ja siihen pistetty pieni läpi ja se imi sen piukkaan siihen ja sitten sillä oli semmoinen pieni kirves se oli semmoinen sormenpään kokoinen ja sen kanssa se hakkasi sitten siihen
hakkasi siihen haavan
juu siihen paikkaan missä mistä se - mistä hän sarven pois otti
sitten tuli sitten huono veri pois
juu siitä tuli huono veri pois ja minäkin olin nuorena - nuorempana usein kun minun minulla oli semmoinen että nenä vuoti usein niin paljon mutta sitten kun minä keväällä menin kupparille annoin tällätä muutaman sarven niskaan niin sitten se lakkasi
kyllä niitä oli kuppareita paljon varmaan vanhaan aikaan
mm kyllä niitä yksi kumminkin - ja useammankin sentään täälläkin oli tässä Pränikkälässäkin asui monta vuotta semmoinen kun sanottiin Kujansuun Hannaksi
ai mikä nimi
Kujansuun Hanna se oli Kujansuu sen paikan nimi ja tuossa on nytkin huvila sitten kun Keskitalon vanhukset tekivät ja tälläsivät sen nimeksi kanssa Kujansuu kun siinä ennenkin oli ja Yliskulmalla oli semmoinen Kuuselan Manta mutta hänellä oli monta muuta hommaa ei hän niin paljon käynyt ja pojat ei oikein antaneet hänen käydäkään sitten kun sanottiin - kupparinpojaksi mutta että kyllä hän joskus sentään aina meni sitten sitten vanhemmalta niin hän meni sitten kun joku hevosen kanssa hänen haki ja sitten oli tuolla kirkolla taas sitten semmoinen Ihaliinin Maija ja kun kävi kanssa paljon kyllä hänkin muualla työssä kanssa kävi mutta että ei sitten vain kun menivät hakemaan niin kyllä hän valmis oli menemään
minkäslaisia ammatti-ihmisiä sitä oikein kylässä sitten oli vielä muita kuin hieroja ja kuppari ja ja - mimmottoos sitä kätilöä sanottiin vanhanaikaisella nimellä olikos sillä semmoista
no se oli joku saunamuori
no kuinkas jos ihminen kuoli niin vieläkös teidän aikana ruumis pestiin
juu kyllä se pestiin
olikos siinä joku oikein kylässä joka sitten aina tuli
kyllä joku semmoinen vanhempi ihminen oli ei kaikki ei kaikki lähteneet kun tuossakin kuoli tuossa torpassa sen mies ja sitten se vaimo ei saanut sitä oikein käänneltyä ja nuo semmottoon että hän olisi saanut sitä hän pyysi minun kanssa minä menin sitten ei sitä mitään semmottoon märän trasun kanssa se pyyhittiin mitäs ei sitä mitään ja vettä vadissa ei sitä mitään yltäisellä vedellä - vesiastiaan voinut tällätä eikä pestä mutta sitten kun meidän äiti kuoli hän oli meillä hänen sänkynsä oli tuossa ja minun tuossa ja sitten minä pyysin sen saman ihmisen vanhan ihmisen sitten pesemään häntä ja ei se pessyt muuta kuin kasvot ja kädet minä sanoin no ei sitä paremmin tarvitsisi pestä ei se tarvitse paremmin sanoi eikä sitä sen enempää sitten pesty kun en minä sitä sitten jatkamaan ruvennut
että se oli silloin jo jäänyt pois sitten
se oli jäänyt vähempään sitten ja semmoiset se oli silloin kun ne pestiin ja ei semmoisia trasuja tällätty pesäänkään kun silloin oli semmoiset korkeat aitat ja sinne aitan alla ne sitten paiskattiin eikä sinne aitan alla saaneet mennä lapsetkaan sinne tautia sieltä saa ja enkä minä tiedä mikä semmoinenkin sitten oli että ne sinne aitan alle että olisi yhtä hyvin poltettu ne mutta minä en tiedä mikä tarkoitus siinä sitten oli jos siinä kanssa jotakin taikaa sitten oli
no vietiinkö se ruumis heti tuonne kirkolle sitten
no toisessa paikassa vietiin ja toisessa ei toisissa paikoissa vietiin vain kotoakin ruumis sitten kun kun haudattiin kun kotona hautajaiset pidettiin ja ja joka paikassa melkein oli semmoinen - lauta sitten kun kun sanottiin ruumislaudaksi siihen ruumis sitten nostettiin kun se oli pesty ja mutta siellä Uudessatalossa kun minä kaksitoista vuotta olin isäntä kuoli ja sitä ei viety kotoa sitten ennen kuin sitten kun minä muista minkä verran siinä sitten oli siinä oli vähän toista viikkoa vissiin kun isot hautajaiset pidettiin ei sitä niin äkkiä saatu oli suvinen aika ja me kuurattiin navetta ja se vietiin navettaan sitten kahden vesisaavin päälle ja saaveihin vietiin jäitä ja kyllä siihen ruumiiseen jotakin sitten kanssa tällättiin minä muista mitä se oli sitten mutta kyllä siitä vähän vain haju tuli sitten kun se vietiin kun se oli semmoinen sen oli päässä kasvi ja se puhkesi ja se oli viisi päivää sitten semmoinen vallan sekapäinen ja lääkäri oli sanonut että se olisi tarvinnut kaksi vuotta ennen leikata muistan kun se oli juuri juhannuksen aika emäntä oli puutarhassa ja siellä ruukattiin aina sitten juhannuslauantai niin siinä oli pellolla semmoinen korkea kallio ja tehtiin valkea siihen että lapset saivat sitten kanssa mennä juhannusvalkea kun - juhannusvalkea ruukattiin polttaa ja isäntä ruukasi tulla ja emäntäkin kanssa mutta emäntä oli siellä puutarhassa ja isäntä sanoi lapset meni kysymään sitten että saavatkos he tällätä juu ottakaas sieltä semmoisia kräkkejä mutta ei mitään niin oksaisia eikä hakoisia ja polttakaa vähän en minä jaksa sinne tulla minä katson tuosta vintin rapulta hän katsoi siinä pienen aikaa sitten se meni sisälle ja se karjakko mennyt kanssa niin isäntä oli oikein alasti siellä sanoi ei suinkaan juu mutta sitten se oli tällännyt paidan päälle ja makasi tuvan penkillä ja ja ikkunat kaikki auki minä sanoin kuinka te täällä tämmöttöön makaatte kipeäksi te tulette vetoa te täällä saatte kuuma täällä on sanoi ja sitten se meni kamariin ja oli siellä vähän aikaa ja tuli sieltä emäntä ja tytär makasi siellä toisessa päässä kun oli pieni kamari niin ei neljä isoa ihmistä oli liika ahdas siinä ja sitten sitten se tuli tupaan ja oli täkki kainalossa ja sanoi että mitäs tuota pöytääkin tuonne uunin eteen nostettu on ei siellä mitään pöytää ollut sitten minä nousin ylös ja se puhisi siinä sen täkin kanssa minä sanoin mitäs te täällä nyt teette no menen kokoukseen kun se oli semmoinen lautamies ja hänellä oli kaikkia semmoisia virkoja paljon menen kokoukseen minä sanoin nyt on kello kaksitoista ei yöllä mihinkään kokoukseen mennä niin mitäs mitäs te nyt sitten sillä täkillä teette housut ne housut ne on minä tällään jalkaani minä sanoin ei ne housut ole täkki se on sitten minä menin pojalle sanomaan että tules nyt katsomaan isäsi on ihan sekaisin pojan piti se viemään kamariin mutta ei ei se suuttui sitten emäntä sai sen - sitten minä sanoin mene sanomaan äidille nyt vain ja emäntä sai sen sitten vieteltyä sinne mutta sitten se pääsi sieltä aamulla ennen kun ei menty sairaanhoitajaakaan hakemaan eikä lääkäriä sitten ennen kuin aamulla kun se oli sitten jo semmoinen myöhäinen ja poika toi ensin sairaanhoitajan ja sitten lääkärin ja se oli semmoinen ei hän mitään asioista tiennyt mutta kerran se oli pienen aikaa ollut sitten semmoinen selvä kun -- joutui kyllä sairaanhoitaja oli sen viisi vuorokautta siellä sitten ja emännän kanssa se joutui menemään siihen toiseen taloon ja se oli hiukan ollut selkeä emäntä sanoi että se selkesi sen verran sanoi kyllä mar minä nyt vain sitten kuolen koska täällä on lääkärikin ollut sanoi että siinä samassa se sekosi taas hän oli nähnyt sitten kun lääkepullot siinä tuolilla olivat hänen vieressään ja se oli koko kevät sitten jo semmoinen että kun hän hänellä semmoisia virkoja paljon oli niin emännän täytyi kaikki asiat kirjoittaa ei hän sitten enää kykeentynyt

mimmottoos silloin ihan vanhaan aikaan kun te pieni likka vielä olitte niin mimmottoos niitä hautajaisia silloin pidettiin
no ne pidettiin kotona semmoisissa paikoissa kun oli varaa pitää ja semmoisissa kun ei ollut varaa pitää niin vietiin hiljaksiin hautaan no joku omaisista meni haudalle sitten kun siunattiin mutta että varakkaissa paikoissa niin niitä hautajaisia pidettiin useamman päivääkin pitkän matkan takaa sukulaisia tuli ja ne - yöpyivät ja yötä olivat kun hevosten kanssa kuljettiin silloin mitään autoja ollut
niitä oli useampana päivänä sitten
niitä oli useammalla päivällä kahdella päivällä kumminkin -- joskus kolmannellakin vielä oli jotakin sitten mutta kahdella päivällä kumminkin sitten mitäs kyllä sitten vielä kun kaukaa tulivat niin niillä aamukahvit annettiin ja päivällinen ja iltapäivällä sitten lähtivät että kerkeisivät illaksi kotiin

no kuulkaa puhutaanpas nyt vielä lopuksi lopuksi minä tahtoisin tietää noista juhlapäivistä että mimmoista se silloin vanhaan aikaan oli eikös joulu ollut suuri juhla
juu joulu oli suuri juhla silloin ruokaakin laitettiin montaa lajia sitten kun siatkin oli tapettu silloin tehtiin makkarat ja syltyt ja ja ne pysyikin kauan sitten kun jo kylmä aika oli ja ja riisipuuroakin sitten jo paljon keitettiin nyt joskus keitettiin ohrapuuroa kanssa mutta se oli harva sitten kun enää ohrapuuroa keitettiin jouluaattona kyllä se joksikin riiseistä keitettiin ja vielä makeaa soppaakin keitettiin sen puuron kanssa sitten - joulupäivänä ja se oli semmoinen et ei silloin menty kylään joulupäivä sitten vietettiin kirkkoon mentiin ja tapaninpäivällä sitten vasta nuoret kylälle lähti ja vanhemmat vanhempi väkikin kanssa menivät sitten kyläilemään
no kuinkas silloin aattona niin silloin sitten laitettiin ruokaa ja
juu silloin laitettiin ruokaa ja ja karja ruokittiin semmottoon että kolmen aikaan mentiin saunaan ja ne sai lypsää kun ei silloin maitoa mihinkään viety ne sai lypsää semmottoon aikaisin ja sitten sitten mentiin saunaan ja sitten syötiin illallinen ja sitten ruvettiin ja veisattiin ja se kenellä oli ääni en minä ole koskaan voinut veisata minulla ei ole ollut laululahjaa

no valvottiinko se jouluyö silloin tavallisesti
no kyllä illalla silloin myöhään valvottiin mutta kyllä aamupuolella sentään maata mentiin mutta sitten oli - jätettiin pieni lamppu palamaan ei sitä sammutettu ja aamulla sitten kun aikaisin kirkkoon silloin viideltä kirkonmenot alkoi niin niin siinä täytyi aikaisin ylös nousta ne kun kirkkoon menivät kun hevosten kanssa mentiin niin ei siinä suurta aikaa nukuttu mutta silloin ensin ei lapsia viety kun ei kirkossa ollut mitään lämmityslaitteita kun sitten vasta kyllä minä sentään alla kymmenen vuoden sitten olin kun kirkkoon - laitettiin lämmityslaitteet ja minä pyysin aina kirkkoon ja kasvatusäiti sanoi mitä kissa kirkossa tekee kun ei siellä ole kiuastakaan kerran minä pääsin sitten ja minä sanoin no kuinkas sinne nyt pääsee no kun siellä on kiuas jo ja siellä oli - kaksi semmoista lämmityslaitetta toinen toisella puolella sitä kirkkoa ja toinen toisella puolella että että ei ne kovin kauaa vielä ole sieltä pois oltu kyllä mar sitten sinne vähän hiljattain minä muista kuinka monta vuotta siitä on aikaa kun sähkö laitettiin ja siellä oli - kynttilät paloivat siellä oli monta semmoista kruunua tavalliset kynttilät silloin kyllä siinä ne kruunut siellä nytkin vielä se on - vielä on mutta nyt palaa - sähkökynttilöitä
veivätkös ihmiset sinne kyntteliä silloin
ei en minä tiedä ei en minä tiedä kummottoon ne kynttilärahat koottiin minä tiedä siitä ollenkaan ei kukaan kyntteliä sinne vienyt mennessään ne jostakin rahastosta koottiin sitten
no olikos täällä Liedossa semmoista tapaa että sitten kun sieltä kirkosta tultiin niin ajettiin lujaa hevosilla
juu silloin tapaninpäivä silloin ajettiin kovin
no entäs silloin kun kirkosta tultiin
niin en minä tiedä ei joulupäivänä oikein kilpaa ajettu mutta tapaninpäivänä ajettiin se juhlittiin semmottoon että ei silloin niin kilpaakaan ajettu
no mitäs ruokia silloin sitten laitettiin silloin jouluksi semmoisia erikoisia ruokia
no kun minä saisin sen nyt mieleeni kyllä sitä toisin paikoin tehtiin laatikoitakin kanssa mutta toisin paikoin tehtiin vain salaattia ja kun ei silloin ollut hellan uuneja ja jos leivottiin sitten jo vähän aikaisemmin niin ei mitään semmoisia sitten sopinut oikein niin aikaisin tehdäkään mm ja pannukakkua sitten laitettiin kanssa aina semmoista oikein semmoisissa pannuissa ja - puuroa
no kuinkas kuinka lihaa oliko sitä sitten jouluna monenlaista
no toisin paikoin oli kun tällättiin uuniin yksi - kinkku ja leikattiin siitä ja ja mitäs kun sitten oli syltty useampaa lajia oli rullasylttyä ja prässisylttyä ja ja makkaraa ja makkaraa oli kahta lajiakin niin siinä oli sitten jo - ja lipeäkalaa se laitettiin aina jouluksi kaikkia muistakaan
lipeäkalaa kummottoon sitä tehtiin
no se siihen tällättiin sen - annettiin liota joku päivä ensin vettä ja muutettiin sitä ja sitten siihen ette sihen tällättiin tuhkaa ja kalkkia ja se oli pari kolme päivää siinä sitten kun se oli hyvin lionnut silloin oli semmoista Petsamon turskaa hyvää turskaa oot tuli hyvä kala mutta ei se enää saa semmoista ja minä muistan tuolla Yliskulman osuuskaupassakin oli aina kahta lajia ja minäkin ruukasin sitä parempaa ostaa ja joku sanoi kun sinä osaat laittaa niin hyvää kalaa ja sanoin kyllä mar sitä jokainen osaa ostaa vain kanssa hyvää kalaa mm ja minä tuossa naapurissakin niin minä olin monta vuotta kun meidän meidän oli samassa sitten niin minä olin heidän kalaa laittamassa mutta nyt he on laittaneet itse monta vuotta jo en minä ole enää kykeentynytkään eikä ne kalatkaan ole enää samanlaisia kun ne on semmoisia ohkaisia ei niissä ei niissä niin paljon ole syötävääkään kun ei sitä - Petsamon turskaa saa enää kun se jäi koko koko se paikkakunta pois laskuista
mimmottoos se oikein laitettiin kun siinä tuhkaa oli ja
no sitten se tällättiin veteen likoamaan ja annettiin liota useamman päivää ja muutettiin aina vettä niin kauan että se lipeä tuli pois
mutta mimmoinen se oli kun kun se tuhkaan tuhkaan pantiin mimmottoos se sinne pantiin
no sinne se kala tällättiin ensin pohjalle tuhkaa ja hiukan kalkkia ei se kalkki kuulemma mitään muuta ollut mutta että se teki valkoisemmaksi tuhka se oli mikä sen valmisti sitten ja tällättiin pohjalle ensin kerros ja sitten kaloja ladottiin semmottoon minkä verran siihen astiaan mahtui ja taas pistettiin priiskutettiin hiukka siihen kalkkia päälle ja tuhkaa ja niin monta kerrosta sitten kuin minkä verran kaloja oli ja viimeiseksi sitten vielä tuhkaa ja kalkkia ja paino päälle painoa vähän päälle sitten että ei ne pinnalle noussut että se - päältä yhtä pian valmistuisi siihen tällättiin jotakin puhdasta puuta ja siihen puhtaan pari pientä puhdasta puuta ja -- puhtaiden puiden päälle niin joku kivi sitten että se painoi sen verran että ei se ylös noussut
kuinka kauan ne siellä pidettiin
no niitä täytyi katsoa usein ei niitä saanut kun toinen kala on kyllä kypsyi pikemmin kuin toinen niin - ei kaikki kypsyneet yhtä paljon ja häntäpää kumminkin kypsyi pikemmin niin ne täytyi leikata poikki sitten ja ottaa pois jos ne pehmeni ja pistää veteen kiireesti veteen ne sitten tällättiin
kyllä siinäkin suuri työ oli sitten
juu eikä nykyajan ihmiset enää kyllä vanhanajan ihmiset osasi kun ne aina jouluksi laittoi sitä ja elonajaksi ja ja minä muistan kun minun kasvatusäiti hän ruukasi vielä elonajaksi tuoda vähän sitä lipeäkalaa ja sitten hän otti meidän ja oja liki oli hän otti minun kanssa pesemään niitä ja pestiin niin paljon sitten että ja sitten hän pisti kiireesti kiehumaan en minä saanut sitä lientä syötyä ollenkaan se oli - sen verran lipeäinen vain vielä ja kehui että on niin hyvää ja en minä syönyt kuin hiukan perunoita joukosta kun - keitettiin niin pistettiin perunoita kyllä se laitettiin semmottoon sen kanssa sitten että se kun syötiin niin - keitettiin erinään kala ja ja soosi ja sitten siihen tällättiin pippuri priiskutettiin ja ja suolaa ja ja siihen soosiin tällättiin kyllä sitten hiukan sitä kalalientä kanssa että se kalalta maistui mutta hiukan vain siihen tehtiin maitoon se soosi tehtiin
no kuulkaa kuinkas silloin jouluksi ne huoneet sitten reerattiin
no ei niitä toisin paikoin reerattu mitään kun astiat pestiin ja ja - pielet vähän pyhittiin ja se oli harva paikka kun silloin kuurattiin tupaa kumminkaan kamari kuurattiin sitten asuinhuoneen kamari ja sitten ja sitten hakattiin - kauheasti kuusenhakoa lattialle - semmoisiksi pieniksi ja pistettiin lattialle hakoa ja poltettiin vähän - katajaa että siitä katajasta tuli hyvä haju silloin kun ei pahnaa tuotu mutta sitten kun semmoisissa paikoissa kun vielä tuotin pahnaa permannolle tuotiin olkilyhde niin ei niissä mitään hakoja parantunut tällä eikä katajaakaan poltettu kun se oli semmoinen vanhanaikainen tapa ollut että on niitä olkia oli tuotu mutta ei sitten joka paikassa enää tuotu olkia ja tuota oli lämpimiä sitten kun oli leivottu uunit lämpimiä niin siellä käärittiin niin paljon että siellä pahnojen päällä siellä vedettiin - väkikapula ja - sormikoukkua ja mm väkikapula oli semmoinen kun oli semmoinen kapula ja kahden puolin toinen veti toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta
koettelivat voimiaan siinä
juu ja sormikoukku oli semmoinen että se tälläsi väärään sormeen kenellä oli oikein vahvat sormet eikä - toisella oli heikommat niin ei se sitä suoraan saanut
no olikos joulukuusi silloin jo
no oli toisin paikoin mutta ei sitä ollut joka paikassa ei minun kasvatuskotonakaan ei siellä koskaan kuusta ollut kun he oli niin vanhat ihmiset että ei he nuorena ollut semmoista kuusta joutuneet niin ei he semmoista mutta minäkin menin kylään katsomaan kuusta
olikos ne oikein suuret ne kuuset silloin missä oli kuusi
oli - talollisissa suuret mutta pikkupaikoissa oli vain jos oli ahdasta niin oli vain pöydällä pieni kuusi
mimmottoos se koristeltiin silloin
no siihen tällättiin omenia ja karamelleja ja sitten papereista koreasta paperista tehtiin kaikkia koristuksia kyllä jos ostokoristuksia kanssa jotakin oli mutta mutta enempi ne oli paperista toisin paikoin tehtiin latvaan semmoinen tähtikin - päältä siihen - useamman kertainen se - latva oli oksiakin niin se tehtiin semmoinen monenkertainen käärittiin - koreiden papereiden ympäri mutta että kyllä myöhempää sitten jo rupesi niitä ostokoristeita tulemaan
kyllä se oli jouluna silloin juhlallisempaa kuin nykyisin
juu kyllä se juhlallista oli mutta meillä ei ole ollut kuusta silloin kun me ensimmäistä vuotta täällä oltiin ja sanoi Matti tuotkos kuusen onkos sinulla koristeita minä sanoin on minulla - pumpulia ja kynttilöitä en minä tuo kuustakaan sitten

no kävikös joulupukki sitten silloin
juu kyllä silloin joulupukkeja sitten kanssa kävi toisin paikoin ja ei kaikissa käynyt kun vietiin vain joku kori sinne ja eteiseen ja sanottiin että pukki sen pudotti tuolla korsteenissa kun ei se kerinnyt joka paikkaan
mutta että lahjoja annettiin ihan silloin kun pieni likkakin olitte
juu lahjoja annettiin
no minkälaisia lahjoja silloin annettiin
no jotakin vaatetavaraa tavallisesti palvelijoille annettiin jotakin pientä joku alushame tai joku semmoinen liivi käytettiin semmoisia -- villaliivejä niin niitä paljon kumminkin sitten joululahjaksi annettiin
no jos me vielä puhumme sen jouluasian tässä sitten loppuun että
no mitäs siitä vielä kesken jäi
no se jäi kesken vielä kun te puhuitte että joulupukkina olitte koskas niitä joulupukkeja sitten tuolla kulki
no sitten kun isot pyhät oli menneet niin sitten sitten niitä rupesi kulkemaan ja niitä kulki sitten loppiaiseen saakka aina joskus ehtoisin
joka joka ehtoo tuolla
niin ei ne ollut aina niin joka ehtoo kummottoon kokoontuivat ja ne oli sitten jo - eri tavalla vaatetettu peitot silmillä ja minä muista minä olin semmoinen aika pikkulikka kun lähdin kanssa en minä ollut vielä - ripilläkään käynyt ja menin toisten mukaan kanssa ja ei minulla mitään minä mitään minua kukaan vaatettanut oikein pukiksi sitten minä pistin miehen vaatteet päälleni ja sitten tultiin tässä kohdalla vastuksin tuli yliskulmalaisia paljon ja sitten tuli raukkalalaisia monen kylän kaikki ja sitten mentiin Pokkolan Mikolaan sitten ne riisuivat siellä yliskulmalaisilla oli vihdat ja kaikki mitä niillä oli paljon ne oli reeranneet itsensä ja en minä kehdannut sitten mar mitään minä olin visusti jotakin aikaa nurkassa poikana vain ei muu parantunut
no annettiinkos niille pukeille sitten jotakin siellä talossa sitten suuhun vai
no kaljaa ne saivat ei niille juuri mitään muuta annettu eikä kaikin paikoin annettu kaljaakaan sahdiksi sitä silloin sanottiin sitä joulukaljaa mutta se tahtoi loppua kanssa että ei sitä niin ollut ollutkaan sitten koko aikaa kumminkaan
no mitäs ne pukit siellä taloissa sitten tekivät
no siellä jotakin piirileikkiä mentiin sitten ja laulettiin ja mutta sitten kun Mikolaan mentiin niin siellä tällättiin peli soimaan ja tanssasivat sitten oikein minä muista kyllä mar niillä pukeilla jollakin peliä vain oli mukanakin vissiin minä sitäkään muista
no kuulkaas sitten sitten tuli se laskiainen siinä vai mikäs sen olikos sen nimi laskiainen sitten sen juhlan
juu kyllä laskiainen oli silloin kun luistittiin
no mimmoinen päivä se oikein oli se laskiainen
no se oli semmoinen laskiaistiistai sitten laskiaissunnuntai oli edellä ja sitten oli tiistai perässä laskiaismarkkinatkin silloin olivat sitten se on siinä oli siinä helmikuun aikaa ja silloin mentiin luistille ja siinä muutamat tälläsi sitten rekeen ja kaikki peräisin ja ja luistivat ja mikä meni kelkalla ja muuta minä en muista minäkin kerran pikkulikkana sitten kun siitä laskiaisluistista aina juteltiin oli hyvä hankikanto ja minä menin ja istuin vesikelkkaan ja menin töyrästä alas
ja tuolla maantiellä sitten oltiin luistimassa vai
juu kyllä maantiellä enimmäksi osaksi oltiin mutta jos oli semmoisia töyräspaikkoja pellolla että että voi luistia niin kyllä sinne ja mentiin mutta monta kertaa oli paksultaan siellä luntakin että ei siellä voinut luistia ja pehmeä lumi pehmeä ja huudettiin sitten meidän pellavat syliä pitkin kylän pellavat tuumaa pitkin
niin siinä oli semmoisia huutoja sitten vielä
niin niin siinä oli semmoisia huutoja
eikös niissä ollut niissä huudoissa semmoisia ruokottomiakin pojat huutelivat
kyllä mar jotakin semmoisiakin taisi olla en minä semmoisia muista en minä suinkaan ollut semmoisessa sakissa ja eikä laskiaisena saanut kehrätä rukki täytyi viedä pois silloin
no minkä tähden
no se oli joku taika kanssa en minä tiedä mitä se sitten tarkoitti ja jos ei ne pellavat sitten kasvaneet kun niitä laskiaisena kehräsi en minä tiedä ei minulle sitä kukaan selittänyt enkä minä keneltäkään kysynytkään
no laskiaisena oli sitten aina ihan oma ruokansakin
no oli se en minä tiedä klimppisoppa oli ja ja toisin paikoin verimakkara tehtiin muistan kun minun kasvatusäitikin teki aina verimakkaraa sitten se vei sen kaurasalvon kun kuivia kauroja oli se makkara ja se oli hyvä vielä sitten kun laskiainen tuli kun se siellä kuivasi kaurassa kuivien kaurojen joukossa oli ja hyvin kypsennetty
se siellä sitten säilyi
juu ja sitten laskiaisena - maitoa - maitopullaa ja syötiin laskiaispullia ostettiin ei itse tehty silloin sitten sai jokainen pullan ja maidon kanssa
olikos semmoista tapaa että laskiaisena papuruokaa oltaisiin tehty
ei tässä paikoilla tehty papuruokaa se oli klimppisoppaa kun tehtiin minä tiedä - voi tehdä mutta en minä ollut kumminkaan semmoisessa paikassa että olisi laskiaisena papua - keitetty paavalinpäivä paavalinpäivänä sitä sitten taas keitettiin
ja se oli tammikuussa
juu ja semmoiset kun ei - ole köyhät ihmiset kun ei ollut papuja ne meni hakemaan paavalinpapuja tai tälläsi lapset hakemaan taloista
laitettiinkos sinne papuruokaan sekaan sitten mitään lihaa
kyllä sinne hiukan lihaa ja tällättiin sen jälkeen kuinka kunkin varat - peräksi antoi ja silloin oli siellä semmoisia - vallan ruskeita papuja ja siihen vispattiin vähän jauhoja sitten siihen liemeen kun ei ne pehmineet - semmoiseksi pehmeäksi että ne olisi halki menneet
ne oli kovia sitten vielä
juu vaikka olisi kuinka kauan keittänyt ja jos ei saanut keittämälläkään kun minä Junnilassa olin ja menivät sitten paavalinpäivänä Turkuun kaikki menivät ja se toinen pieni likka jätettiin kotiin ja renkipojat kanssa mitäs he olivat työssä ja sitten minun käskettiin tällätä sitten tällättiin oikein tuhkapussi sinne sitten joukkoon ja annettiin monta tuntia kiehua sitten ne hiukan pehmisi mutta ei niitä sittenkään oikein pehmeiksi saanut kun minä tälläsin aamulla tuhkapussin ja sitten hiukan ennen kuin kotiin kerittiin minä pesin ne pavut ja ja tälläsin sitten uutta vettä mutta kovia ne vain olìvat en minä niitä pehmeäksi saanut kun kun ne oli riihessä liiaksi kuivaneet sanottiin kivipavuiksi sitten ne
mistäs se laskiaisen - klimppiruoka tehtiin klimppisoppa
no sekajauhoista ei silloin mitään muuta ollut jauhoja ollut sihtijauhoja mitään semmottoon ollut että niistä siitä mitään tehty olisi
no entäs se liemi siihen sitten
no liemi siitä tuli itsestään sitten klimpeistä aina hiukan tulee lientä itsestäänkin semmottoonkin vaikka niistä sihtijauhoistakin tekee niin kyllä siinä aina aina hiukan on semmoista että se on hiukan semmoista sikeämpää kuin tavallinen perunasopan liemi
käytiinkös laskiaisena saunassa
ei siinä erittäin saunassa käyty täällä paikkakunnalla kumminkaan eikä paavalinpäivänäkään ne oli lauantaipäivät kun saunassa käytiin mutta ei kylmällä aikaa joka lauantaikaan sentään saunaa lämmitetty
mutta suviseen aikaan sitten viikollakin kai
niin ei sitä niin viikolla lämmitetty mutta - riiheen sitten kun riihiä tapettiin niin kyllä silloin lämmitettiin sentään sitten joka päivä joka joka viikko minun sanomani piti mutta kun minä sanoin semmottoon nurinkäsin mm tuosta saisi ottaa omenan vielä jos vain maistuu
kiitos vain kyllä ne hyviä on